पुरा शान्ति पैना बहुत कठिन काम हे । मनैंन इच्छा, आकांक्षा, बिचार, आवश्यकता, स्वार्थ, असहमति, सन्तुष्टि हमेशा बनल रहता । <noise> शान्तिके तेहना कुछ प्रयासभर हुइसिकत हें जेहमे कि ज्ञान, पढाइ, चेतना, समान, अवसर, न्याय, सहकार्य, आर्थिक सहयोग, कानुनी संरचना, इत्यादि हैं । यदि हमरे यि काम करब तौ केल खालि शान्ति मिलसकत हे । लेकिन पुर्णशान्ति या पुरा शान्ति कहना बातभर सम्भव नाइ हे ।